اكيد العلم مهم للمجتمع لأن اي بلد يفتقر العلم هو بلد اي- عامي و غير مثقف فأشوف انو العلم هو شي اساسي انو المجتمع يمتلكه.